Fomba fanazavagna tsotsotro raha mampamaigny volo: izy karazagna fitaovagna mila courant. Ave misy fil atsatoka amina prise izy dia agnatin'io fitaovagna io amin'izay tagnàna amin'ny tagnana atao marikitry voron-dohan'olo. Fitaovagna io magnaboaka rivotra mafy sady mafana ahafahana mampamaigny volo malaky.